देखो भैयानारो कौ से व्ययो करबे से पहिले सबसे पहिले ओके। बारे में सब चीजे जानबो जरूरी होत हैंगो। सबसे जरूरी कि बो कित्ते रहत हैंगो का करत हैंगो। कछु काम धंदो नौकरी आउकारी करत हैंगो की नई करत हैंगो। ओके पास जगह जमीन है की नईया की ऐसे ही झूठी बातें बना रहो हैंगो। ओके घर में कित्ते जने हैंगे। ओके घर के कौ कौ का का काम करत है। सब कछु जान के बाद फिर व्याओ के लाने हा बोली जात हैंगे।